Mi ɓannaay kare ɗen, mi wadda baati e makulliyel ngel, fuu mi resa haade, mi wattanaay baati mi tuufita, seeto kullorgel ngel takki jogake woɗɗum.